Xkú xte̱e̱, xpu̱ꞌphún ñajuun tsí nagájnuu mbroꞌon, na̱a̱, e̱e̱n, naꞌ-ndaꞌñíi̱ khi- tsi̱jní mi̱khúu̱n, puro tsijní iꞌkhúu̱n jaa̱. O si no mbo̱ꞌ, khaa naꞌkhúu̱n ikhiin ku̱xtá, kuxtá mangaa ndaꞌñíi̱ naꞌkhúu̱n. Mangiin tsúꞌkho̱ naꞌkúu̱n. E̱e̱ puro mbroꞌon nagájnuu̱ na̱a̱ na̱-ndaꞌñíi̱ xkú naꞌkhúu̱n ikhaa̱.